<hesitation> Fomba fanidinana avion zao ai <hesitation> avion mô ka <hesitation> maivana izy ai vita aminà alluminium izy de somary maivankivagna de <hesitation> efa misy motera aminà elany le ambadika ambadika regny de vodiny koa efa misy motera de <hesitation> igny zegny <hesitation> pilôty mikitikitika le raha tokony kitihana agnatiny akao mba <hesitation> hampandeha ananjy de kaofa tonga ambony aminà rivotra agny de magnidina.